<hesitation> Iza monko da sotry evao en io zany da miankiny aminao magnisy enazy ame sakafo avao satria e sira zany sisy akoatriny hoe izy ame fampidiranao enazy ame lo- e sakafonao avao gn'ampiakatry enazy fa gn'akoatrin'izay raha voazanahary io sy magnino fa mila zany hoe ahenanao na aninao kidikidy avao izy ahisinao ame hany hohaninao izay izy vo mihena.